So tawi aɗa yiɗi defde ko weli taw kadi ina moƴƴi e cellal, a ƴeewan mbasaa tan hebbinde ko weli ko, njejjita cellal ngal. A ƴeewan taw ina yahda, tawa fof, ina foti. Hay sinno tawi hannde a defi ko weli, mbaɗa balɗe keewɗe aɗa ndefa kadi ko selli kadi. Ɗum woni maa galle ma sellu tawa kadi ina ñaama ko weli kadi.